لأ علي الآرائك، علي الكنب، لأن الكنب بيبقي مريح، بيبقي متنجد انما الكراسي مش كلها متنجده والارض طبعا القعده بتبقي عليها مش مريحه فأكيد الكنب أو الركنه او الأرائك الأريكه بتبقي انسب حاجه ان انت تقعد عليها حتي ليها مسند وليها ضهر فبتبقي قاعد مرتاح، علي عكس كرسي ملوش ضهر وكدا.